ما پخوا تل د عامه ترانسپورت څخه ګټه اخیسته، ځکه چې دا یوه اسانه او ارزانه لاره وه چې زه کولی شم له هغې استفاده وکړم. خو اوس چې خپل شخصي موټر لرم، د هغه په وسیله سفر کوم، ځکه چې دا زما لپاره ډیر آسانه او ګړندی دی.